<hesitation> جمعية الهلال الأحمر، أو الأونروا، أو اليونيسيف، كل هؤلاء شغلهم إنساني ويخدم الكل ويرعى الأطفال. المهم أنهم يهتمون بتعليم الأطفال ورعايتهم جيد جدا، وهذا مهم جدا.